Náá <hesitation> rí naꞌne tsí xu̱wán ja rá, náá rí eꞌne tsí míxtu̱u̱n ja rá. a̱jma inii kriꞌkhu giaxe̱ ri nune̱ <noise> ikhiin tsí xu̱kú a̱ꞌkhue̱n. Tsí míxtu̱u̱n nagájnuu̱ mbroꞌon ndaꞌyée̱ rí mikhui̱i̱, naguatuu̱n tsi̱jní, <noise> naguatuu̱n tsi̱jní rí mbroꞌon, xúꞌkhue̱n rí mbiꞌi nánguá máꞌ i̱ndo̱ó máꞌ kri̱ga̱a̱ naꞌguii̱ rí mbiꞌi. Óra̱ tsí xu̱wán rá, náá rí eꞌne tsí xu̱wán ja rá, <noise> ikhaa tsí, tsí xu̱wán a̱ꞌkhue̱n nagájnuu̱ mboꞌon, tsí nandxaꞌwée̱ máꞌ mbiꞌi, nandxaꞌwée̱ máꞌ mbroꞌon naxkoo̱ e̱ge̱, naxkoo̱ máꞌ <hesitation> ju̱ꞌuun xu̱kú tsí ndaꞌyá rí me̱kho̱, tsí nandoo gíkhu̱ún xtíla̱, mbo̱ nandoo gáto̱ꞌo̱o̱ guꞌwáá, e̱ge̱ nandoo gíkhu̱u̱ xtíla̱. Rí naꞌne xu̱wán ja, nandxaꞌwée̱, nandxaꞌwée̱ nandxaꞌwée̱ jmaa̱ xu̱kú, jngó nagáyuu xu̱kú na̱ka̱, rúꞌkhue̱n eꞌne tsí xu̱wán, ído̱ rí naguwáa̱n rá, nambáxii̱n naguwáa̱nꞌ mijngi ná, goꞌwóo ña̱ꞌñíi̱ nakueꞌtso kuíji̱i̱n ikhín. Tsí xu̱wán tsíyoo gáꞌyoo mixtu̱u̱n naꞌkho̱ ri̱ga̱a̱ míxtu̱u̱n. Xúꞌkhue̱n máꞌ míxtu̱u̱n mangaa tsíyoo gáꞌyoo xu̱wán, nachíthii̱n míxtu̱u̱n, na̱tsañúu̱ꞌ xúꞌkhue̱n ene̱ míxtu̱u̱n. Tsí, <hesitation> tsí míxtu̱u̱n ja rá, narkaꞌwii̱ ambóo̱ ikhaa iya míxuu̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n naruguaa̱ ju̱ba̱ꞌ tsu̱du̱u̱ ambóo̱. Xómá tsí xu̱wán rá, namíxuu̱ nguámá nikhuáa má rixa̱á asndo riajuíín máꞌ a̱ꞌkhue̱n na̱gi̱ꞌi̱i̱ namíxuu̱, naꞌtha̱a̱ tsí xu̱wán ja, xúꞌkhue̱ eꞌne tsí xu̱wán ja. Xkuaꞌnii jaꞌnii rí naꞌne tsí xu̱wá waba ju̱baa̱ꞌ wáa ja, ra̱khaꞌwo̱ iꞌnii̱ rí naꞌne tsí xu̱wán. Asndo xó khaꞌwo eꞌne tsí míxtu̱u̱n narogoo̱ ambóo̱ namíxuu̱ꞌ.